Niresiomuomi imio imozawoni yo khagi womi bet ukherumie na nus emoi roro emoi nerakhe expect emonirabokhokho yor khiseoraso but emoi egaga eyoregbe oremarofiko niremionami mena izor rofino ror kind omoi omoi omoi omieninakhe omo omatimeh izo rawakhozawo nabiram ati ghiyeretito rokhona rireruo stikeh afemai heo ha ozawoniramatighiyere till to rokhona rireghiwomi daboyara guori khi nana oruemena omoife noraremie sor afere ra eru eru ruru eroio ha. Abukherizonokposona mikherere khegbebokpotso reh ikpotsomah ikpotsomah auchi eyana eruemena ori eh rorakhe roniro rore khemoghena renari egbegbore aremie khoghena iruo gi afemai oghena okumagbe iyawa ozawo nira rati ghiyere tito till ikperuwo rinitseme rore omoi problem omoi or or omoi eminakhe ikhokhokhona or they or just yor omatime omoi ona rorokhekokoebe emonitsor egbefuno emonabo kira maybe orakiri gue gue gue uyaniuza <hesitation> oruemena huhu oyanror omoigbefunome weh egbe nitsori omoi omoi ona maybe oya ghumomior nirorare rue nana eme na oraru orina oraruorina ijesi robo memie emibinoze ro. Rokhona irobomezo imior iyorkai onarira mati giyere riramati giyere tito regberazefunomere rorasoyo me rori rasoyoriwo ikhagori eyana inare omie meh rama rokhaguoma inare romie meh rama ikhayori ina ma rurari resori emenaruare resori irunakerori omie merame erakpo rizewomeh nitsoni riregokai onomoh <noise> rirarati ghi wami noghe orghe oriomeke rovare ewo niroyo ga ikerovare igezor izori yawa oniramati gidetor rorokira ikheyori khemena re abi ek eme narikere ora oraruo yame doble odero itsike odero itsike oyoriha oyo oyoghori ina inareo oyo huhu ejeh irurokero ireguofemai ona, Riraratighiyere ora ora ora regbe mumeyameh niramati ghiyere wa gbonitsehmeh <hesitation> abo khi wari rokhora temuwere me inaroya oh afemah efisike gbema efisike gbema ekhareviera ma ekh evienama ewerema emeskosto eranestmayere makh reregue even robomaruemaremeh girame nabaya kheyori enirigor ekeriomoh owodurakun oto yama yamawo maresera ejeh iramioniro we ejusi yeruwerera just like that just eyere werera abewa ewawori iror erawe owi ekheri ana no du fiowoto rokhona maruore emena mari moi kpobo nitsori emioniro waganitsera. Oghena reramayoanote uwerenerama oyere rokhona neramaoreyereonu werena oretse nagbo okpaya obo even oni iyekhie na tik today akie taror rekherama akheramaokpa aya obo meya regba rawa rama bet ekeri eminakhe <hesitation> ekheri kpobo nitsaya aya egori narama oreruna oreruna nor reruna egbeo mume ronemokireyame yowo erama erama oruna oreruemena beki mamawo oghenarifimayowara irayo emafemai ererume nimeroruoya iguoghena okhakira omoriviaa rokhe mor erena irayo nokpoyobo ira yonodoya ero managbo mage doyaero mage kpoyaobo oghena reramayanote yameh oghena roya yanote yame naremie uwere note nirogbe wonagbona okirafaninari okorembo asori, Okiremeso nari keberi nitori okiri afe ekeriony aeyonimamiche oghena okhakira emoni reruma emon ote re izonemo obo na nugbakania di idamegere nitse were iriobo nurarefara obo eyonimamitch so onechi oghena okhara abire khokhoyo erogeyaro owokora oro mamie mare mare ma geh renivia magematighe fai otoanirigho wemire rukpo wen oghena nogie notse ukhara,